Le fanehoan-kevitra mbô <hesitation> tokony ho misy fetrany ihany satria tokony <hesitation> le fetrany ôhatra le f- le resaka fagnajagna le ôlo ikoragnanao de le hevitra aboakanao kô mbô tokony le hevitry mety <hesitation> iraisiny fa tsy hevitry mandehandeha be fogna de tokony feragna zaigny le fame- fagnaboahana hevitra.